Nemwi antu yano iyaye vishawishi kumaisha yane azazi yane azzi yane kulo hcanini ngati iyaya shawishi mm kumaisha yane kuliv ntivi vule vino ya kupela yaku nshauri yakuungasa kwamba bwana ivintu vi vinga kule tela matatizo au vinga kulete di faida mfano kwaya zazi yane ino ni ngati akupela kungasi vintu vivu lenga vya maendeleo au vya kuleta ifaidu mmaisha ane ababane akupela kumu shaula atiwe mmaisha ano tukuendelea ya nayano tuku yaila utangu fanikiwe nuta kukoma nuku pamba nani chilimo lazima upamba neni chilimo nda lipa nu chiwizu lo lifaida ya nkolelo kwamba ii- iuma pata maendelo chu maishi yako ko, yano ya kumpela ushauri mmaisha yane azazi yane ngata vivyo